آزادی جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہونا کہ ایک ایک پل کے لیے ہمیں محتاج بن جانا ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے آزادی کہیں تو پہلے تو ایسا نہیں <hesitation> رہنا کہ کسی بھی انسان کو ایسا احساس نہیں ہونا کہ انہوں کسی پنجرے میں بند ہے میرے حساب سے آزادی جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے <hesitation> اور ہر انسان کو اپنی زندگی آزادی سے جینے کا حق ہے